أحب الجهوة وهى مشروب بسيط، جهوة سكر شا جهوة سكر موية بس مش أكتر من كدا، هالجاد جهوة وعليها معلجة سكر وتحطها فى ال <hesitation> الوعاء اللى راح حظرها فيه، وياسلام لو تحطها عبعد على الظو على الحطب يعنى أو على الفحم أو على شي بتطلع مرة چميلة يعنى أحسن من ال أحسن من اللى على ال-ال-الغاز العادى حج المنزل.